مغنمشيش لأن بكل بساطة لأن عام مدة طويلة ومعنقدرشي نضيعا من حياتي وثانيا هدي رحلة محفوفة بالمخاطر، يعني كلها خطورة ومعنعرفوش فين عتدينا ولا كيفاش عنقدرو نرجعو ونقدرو كاع نتيهو في الفضاء.